يا هلا والله وايش لونك؟ أخبارك؟ ذكرتني؟ عرفت اسمي؟ توني شايفك بال- في الحفلة، وحبيت أسلم عليك. قل لي وايش اسمك؟ من وين إنت؟ والله المكان مليان ناس طيبة، بس يا أخي أحس إنك من اللي الواحد يستأنس بالسوالف معهم، وايش جابك هنا؟ أول مرة تحظر مثل ها الفاعليات ولا دايم تحظر؟ تدري أحس الأماكن زينة للتعرف على ناس جدد وأخذ تجارب مختلفة، وإنت ايش رأيك؟